Aminah aloha é sakafo masira tiatiako toy zay sakafo mamy satria sakafo masiro io anie ilain'ny vatana é satri koa mamy loatra izy io lasa mampiditry aretiny amy vatanategna fa ale nde fa ale dé raha masira fa izy zao fogna le raha é raha ko efa trop zagny efa lasa misy ko fiatraikagny amign'ny vatanao ko raha tia raha masira loatra enao lasa misy fiatraikany zai nena.